<noise> Kawi day no ay haŋ ka sha ŋwaro kannay fay ŋwari ŋwayan. Kawo furkusu kaŋ i gab ay se ŋga no i diibi ay se ŋga no ay han. Manti susuba alkikara wo no aygogi ci wo, sanday kaki ŋwaro kan nay fay ŋwari ŋwayanŋ kan ay ka ki sanno wo te. Ŋga ka ci Doni kan i diibi ay se ka waa dan ay se, ay han Kal ai kungu a wasa ay se anay gahamo wadata ay ma nakan ato ay se dede. Ŋga ka ci ay tun kika ki sanno te kamar day sanno kan inay haa. Ŋga ka ci kawo kan ay han, iga ka ci ay karshe ŋwaro kan ai ŋwa. Ŋga ka ci kawo kan ay han kika sanno do. To iŋga no anay haa ay ma ci kannay fay ay karshe ŋwaro iga no ka ci aygogi ki ase wo iŋga ka ci kawo kan ay haan i diibi ay se iŋga no ay haan iga ka ci ay karshe ŋwaro kan ai ŋwa. Ni dii mo anay ha kine ŋwari fo no ka ci ay karshe ŋwaro ay ne a se kawi diibante no ay haan kika sanno do. Iŋga ka ci haa yano kan anay haa ai gogi noo bayani, iga no anay ha da ay gogi te ase bayani kine kawi no ai haan, iŋga ka ci <noise>